من صغري أحب اليابان أحب <hesitation> أروح لها استكشف ثقافتها الفريدة، <hesitation> تاريخها الفني جد جد ممتع ، <hesitation> بس كبرت مرة أحس إنه ايطاليا أستمتع فيها ممكن إني أستمتع فيها بفنها، بطعامها، طعامها جد شهي، كل مكان أحس له خصوصية، وجمال <hesitation> تخلي زيارته تجربة مميزة.